A mi a m'pias pi andé a spasegé, al e mai piazüme curi, lon che preferisu d'pi al e pìé la macchina e andé ën muntagna e pöi fe fe ün gir ën muntagna, magara andé a cerchese 'na punta e lon li ades cun mia famìa al e 'na coza che fuma propi propi vulenté